Kwbang mal mata rok no ang chajakya jemon aming tok. Aming rok nogo habwui nog letra petra khainai tei mai mui khogwui chanai. Borok kwrwuifru khe thuma jagao kanai tei bikumu kogrwui klangnai. Waisa wuisu khe nog bisingo khiui tei swtui klangnai. Tok bo bao haino nogo habwui khinai tei mairum mai khogwui chana. Fataro bo khiui klangnai tei manwui khwnui kaijak tongkhe urwui chanai. Aboni bagwui aming tei tok no ang chajakya.